toh inwo cheghu nyen wiyau. din tono nyen wiyau, no bu na kin fine derwen nyen wiyau. don tono in wo miri. Toh yakun in chewei nyeu kingi sai nyen wiyau. don tono in wo mirgi chegu nyen wiyau. toh ya chei ti kingi, sai nyen wiyau wundu. don tono fere yi chegu tiba yi somma iya fitiu, nyen wiyau tiba ya yare kinge sai nyen wiyau don tono no buna kun puna derwei ma ya nin amfani <hesitation> tono. Don tono nyen wiyau wuna <hesitation> chegu tiba. ya neri. ya yare kinge sai nyen wiyau tono mer reni yi miri do wurai, ya wure dui ni nuwai sai chegu nyen wiyau dan tono ner wu nyen wiyau <hesitation> ya ku <hesitation> diuwai yare dikinge sai nyen wiyau. toh shinne sai je gauri chegu nyen wiyau ya wani nyen dikingu sai nyen wiyau. Toh mere yi miri tuba har yan ba yanna don tono ren tiba <hesitation> ya wuri dikingi. sai chegu nyen wiyau. toh reni ya wuri di kingi sai chegu nyen wiyau toh nyen iri kawai reni. toh wuri du <hesitation> miri reni. don tono yiya chew tikingi sai nye wiyau. Toh yi bo miri tiba <hesitation> chegu nyen wuyau tiba ya cewi tikingi sai nyen wiyau. toh reni to wure dai yarduwwai nyengu nungu yi chegu nyenwiyau tiba reni iya chew tikingi a miri sai nyen wiyau toh to wure direni yi miri, sai chegu nyen wiyau toh don tono toh a- a reni yi yaduwai pina a- a yaku yi yanduwai, sai yi pusuni pina reni <hesitation> chegu nyen wuyau don tono to wure yiri, reni do di yi nunguwai yi miringi tiba chegu nyen wiyau har nyengu ba yanna un har nyengu ba yunna don kum ba ninga yi chegu nyen wuyau tiba yi ya ce tikingi sai nyen wuyau. Toh to wure yiri reni sai chegu nyen wuyau don tono yiya cheu tinkingi reni har puni ba puya <hesitation> chegu nyen wiya tiba. Toh reni kam yi ya wuri dikingi sai chegu nyen wiyau on yi chegu har yangu ba yanna. puni ba puya ha kuma yi tendu nyangu don. yi chegu nyen wuyau tiba on. toh wuri di reni yi nnunguwai ya nyaun di kingi. ya yare kinge sai chegu nyen wuyau don tono. ren tiba to wureyiri chegu nyen wuyau. iya wure dikingi sai chegu nyen wiyau. haa a yi damana miri yi puyang pinu miri. toh yi ya che dikingi sai nyen wiyau. toh reni kan yi yarduwai nyagu chegu tiba iya nyen ti kingi. iya shewi tikanji sai nyan wiyau, to reni yi yar duwai nyangu sheku nyan wiya tuba, yi ya yi shewi yare wukange, sai nyan wiyau. toh don ton yi bo shegu tiba, toh iyai iya sheku nyan tikangi sai nyan wuya tibbak yi murgu tiba har pinu ba fuya har nyaga ba twiwe, har kum ba ninga, har nyamragu ba niga. toh iya tikangi sai chegu nyan wuyau kawai. iya sheku nan shai dikangi sai nyen wuyau don tono rene to yan wu dwi yarduwai nyangu yi shegu nyan wuya tiba, ya wani shewi tikangi sai nyen wuyau reni. toh nyen wuyau dina reni, yi yar duwai nyangu miri, yi danuwai miri, yi puyawai pinu miri, yi yarduwai nyangun miri. e piyongo pini miri, yi yi yarduwai nyangun miri. yi ya nyen ti kingi sai nyen wiyau. Don tono peri yi danu miri. yi yaduwai nyen miri. yi piyongo pini miri. yi nuguwai kanacha, reni tibak yi sheku nyan wuya tibak. yiya yare kangu sai nyan wuya. toh kuma pere nyogwi bol wuya don. toh iya yare wukange reni sai nya wuya wi tibak, ka gani, yi shegu nyan wuya tibak, har yi da'anga miri, yi puyanga finu miri, yi yarnu nyangu miri yi, yi- yi da anga miri don. har yito yi yaranga nyagu miri a shegu nyan wuya. har yito don yi puyongo pundi. yi yara man nyangu, ya nyen dikingi sai nyen wuyau. don yito ren to wuri yir di yi ningu miri yi ya wani dikingi sai nyen wuyau toh.